أزيكم يا جماعة عاملين ايه أنا لسه جديد في الحي وكمان لسه جديد في الجروب إتحاد الملاك وحابب إني أتعرف عليكم أنا كمان بشتغل في شركة قريبة من البيت حابب إني أساعد في حملة تبرعات فا ياريت حد يتواصل معايا ويعرفني التفاصيل وكمان ياريت حد يتواصل معايا ويعرفني على الكميونيتي هنا و ازاي لو عايز أقدم لولادي في مدارس هنا أقدملهم ازاي.